﻿Oime ipuere ñanoi kuanunga mopeti <hesitation> kirai ani deseo, yandepuere vaera yaesayae mopeti personareta ikavigueva, jare ikaviyeye jeko, iporoaiu, iporomboete, jare yaikuayae irü, jare jukuraitako yande ipuerevi yayemombeu, yamombeu supe, jare kiraiko jaeretava, erei ngarako yande personareta yayombobligano, porque opaeteko ñonoi diferene äpo, yemonguetra ñamae vaera kiare